في أحد -الاي- الأيام اكتشف طفل باب في غرفته لم يكن موجود سابقًا، وكان اسم هذا الطفل علي، وفي طريقه إلى دخول هذا الباب، وعبوره قابل ساحر جدًا جدًا لطيف اسمه جلال، وهذا الساحر أخبره عن ما يوجد خلف هذا الباب، وعن التحديات التي سيخوظها -إن- إن اتبع هذا الباب، وعن الألغاز التي يجب أن يحلها ليعود إلى غرفته.